איך האב קיינמאל נישט געהאט קיין פעטס. אבער ס'איז דא מענטשן וואס האבן דאגיס, קעציס, <hesitation> באני רעביטס, מאנקיס אפילו, שלענג. ס'איז דא אלע מינע פעטס, טורטלס.